Tembiurenda cocina pe oyeporu jaeko salda barbacoa, salsa yogurt jaeko vinagre ˂hesitation˃ jokogüi salsa de pimienta, salsa de queso jokua jokua reta oyeporu.